Verdura reta jeta vi ko ñanemiari yave jaeko <hesitation> oime lechuga, oime jaeko espinaka, oime cebolla, oime, repollo, oime, lechuga oime <hesitation> acelga, remolacha opaete iru va reta jeta kuanunga reta